ଆପନେ ମାନେ ଜେତେ ପ୍ରକାର ପନୀର ନାମା ଜାନା ଥୀ, ତହାଂ ବତାନ ତୁ। <hesitation> ପନୀର ତୋ ପନୀର, ପନୀର ଭୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଈ। ଯହାଁ ଖୋଟାଈ ପରେ, କିମ୍ବା ମିଠା, ଚୀନୀ ଆଡ କରୀ ତୋ ମିଠା ଗରାଈ ଜାଏ ପରେ। ସହୀ, ପନୀର ଵିସୋରୀ ପୁଛଲା ଜାଯୀଚ। ପନୀର ତୋ ହମାରା ଖୀରୋ ରୂବ ଦିଯାରୀ ହୁଏ। <hesitation> ଏବାଂଗ ପନୀର କୋ ହମେଂ ଖୌଂଚ୍ଯା ଭୀ ଖାଈ ବାରିଯା, ରାଂଧୀ କୀ ଭୀ ଖାଈ ବାରିଯା।